yi' rereŋgu 'bulötö na ko yi' yesu ŋo' logongiti a kukuna a loke' anyen yi gboŋ a 'bulötö yina tilinda ŋutu do a moka ret lo 'bulötö

koko a tikinda yi' piritän kenesi' nagoŋ yi' kenda kata

mede niyo' na tukökindö ŋwajik kulo bgeyari lo kugga ko bgiyari lo kebbu na saresi ti ŋutulu lo wora anyen ko bubulö 'böria a ŋwajik lo'but kotumalu lo 'deba midijin kase

yani ŋo na tikinda uganda kulo nene diŋit boboŋöji i kikö katani parik na a nene diŋit do wókön ko wuró na jore a nene' diŋit do a kebu könin loŋ ko do do 'ban wökön katani nye na tikinda a böböŋöji' na ŋutuu na gbe'de parik i kikö kata ni

'bulit nagon mede niyaŋ a pujö i sukuluöt na sulua ko tökö ko ŋutu ti jur na a kona na kitajin ti sukulu 'bakan na gurut ŋutu kulo lo konda kita na a koko konye' roba gurusu

na de deden a di ŋo lo wewelun kuwe kinet katayu lo gbe a loron parik ko mimiyen ko a welań